Eh eh biby manantsay gn'aomby vavy vo gny bengy vavy satria no gny tompony ny manakaikaiky azy eo, tsy milomay i sady tsy masiaky. Tsy milefa zany i fa la eo avao, la safosafo tompony iny. Fa no tsy tompony zay, laha vo tsy tompony <hesitation> manakosikosiky azy, i fa masiaky zay sady fa milomay.